Endagera ing'achete, ne enyama, ne enswe. Lakini enyama eye ige ebwate rigori rinene. Rigori ria enyama, nigo ngochi kogenda kogora ekilo eyemo, niga ere chi- chibesa chimia- chimia isato. <hesitation> enswe eye bo igo, agaenswe akamo naende kare agasiniini, chibesa ne chimia isato. Ngochi goaka esabu yio kogora ens- enswe eye iga na abana ne- nimbwate eschool fees ngoakana, nasinywa kogora, bono tinkogora, bono ere ria eyerigori rinene.